Sialele baihasaintau tau uliesa heliluinam bisa lahu ihulan tausanuma kunitati ikuni tatiluin ikuni tatiluin namnuma ilutun lunina alabaru lutun tau lukam baru i ipoiten kapokoimalai ainaka ainaka totun ainaka totun irutun baru i lutun nelukaam barui i poitintai basinan tutuponituame luka siam niamamala kalu ipaki ainaka.